I shi numpa ca dius masang que nen jejpa algu tiempu pues cab capu cab capu nney chiwu u ney vida para neyjejwu i shi cab todo capuu cusa neywin ang'itpa yuney tsucuyju i todo ney ang'itpa para ca ni une tugay pues nen jejpa bien nen jejpa majque de pobre pero nen jejpa pero shi whatcaja nen waaj jejmuaamg yusa wani wani ang'it musu cani chuushi tugay hasta cam yumupu tugay waney mandatsucmusaam meru yusa porque waney numja waney tsamagn'catucpa ca wuju wuju tsame ca wuju ca wuju este tsame masang para que numjawuyu tesa jejawuyu tesa um tsucawuyu tesa cab ney chi'ipa yac jeja como numpa cay cay cay jeje que jejanumpa caa'sa caa'sa cajejpa pero wat ca wat wuju ca'sa porque cab ca wuju tsame cab pit pun huy tsamjaypampo para que tie'epu pun tejiajpa tie'epu pun jejpa i timudu ca ella pu tugay ney ney ajejpa yac wuju jeja que huy putaasucu huy tsucsucu ca ca cawad este wat para que um tsucucub cusa por que cab wad wujupu